Kufina wolo ,tengade, kepi, hen kufina modibabe ɗii andumi. Nokku amen gaa kaa, non woni no ɓe cifortoo ɗi. Warma na tawee kufunaaji goɗɗi ina toon ɗi mi anndaa. Jooni- jooni ka, ko ɗi kufunaaji woni ko hakkille am waddi, mbaaw mi hiisaade, eyyo.